Bon, ostaralii du kañun en e ndefuuji erop ɗii fuu ngootu. Ɗun kaa njiɗaa kulle bisiki en, sokkolaa en e ko nanndi e ɓuuɗun. A wiyan tan kulle joorɗe ɓe ɓuri ñaande e nebameeje. <hesitation> warmona tawee, ko hertanaaɓe ana wodi, ko hakkille an waddaali jooni.